<hesitation> Karazagna akanjo zao ai <hesitation> misy zao <hesitation> raoby raoby zao fientiko mandeha mivavaka raoby mihajahaja regny de <hesitation> misy koa ôhatra hoe zipo sy kazaka na ko hoe tiserta sy <hesitation> jeans regny zao fataoko kaofa <hesitation> mandeha mianatra na mandeha mivoaboaka de <hesitation> misy koa pijama fientiko mandry de <hesitation> misy koa o <hesitation> jogging fientiko mihazakazaka sy mandeha magnano sport de <hesitation> misy koa short a fataoko kaofa mandeha basket na mandeha midôla foot regny.